gott kvöld í menningunni hér á eftir bregðum við okkur til Los Angeles en þar hefur að undanförnu staðið glæsileg tónlistarhátíð á vegum Los

algjörlega helguð íslenskri tónlist bæði poppi og klassík en við byrjum á þessu þegar hundraðasta fréttin í röð um hörmungar í heiminum birtist er ekki skrítið að fólk fari að slökkva á fréttaveitunum og snúa sér að öðru þó ekki þó ekki væri nema til að vernda sjálft sig undanfarna mánuði hefur þetta verið áberandi hver fréttin rekur aðra af hræðilegu ástandi á átakasvæðum þurrkum hungursneyð hryðjuverkum

flóttafólki og svo framvegis er staðan að versna í heiminum eða heyrum við bara meira af því með upplýsingaflóðinu í gegnum netið og vegna þess að flóttamenn streyma til Evrópu hversu miklu máli skipta veðurfarsbreytingar í þessu getum við sem erum aflögufær gert eitthvað annað en látið aura af hendi rakna til hjálparsamtaka við ætlum að heyra sögur bæði frá Afríku og Mið Austurlöndum og ræða málið við sérfræðinga í neyðaraðstoð og áhrifum loftslagsbreytinga við byrjum með Birni fréttamanni á þurrkasvæðum Sómalíu svona fer þriggja ára þurrkatímabil með landið

gróðurinn er hægt og bítandi að veslast upp búfénaður geitur og kameldýr horast og deyja

og

sem þeir geta gengið með og leita að aðstoð í nágrenni borga og bæja aðstoð sem er í mörgum tilfellum af mjög skornum skammti ég var þarna fyrir nokkrum vikum með fulltrúum Rauða krossins fyrst og fremst til að kynnast ástandinu í Sómalíu en einnig til að skoða þau verkefni sem Rauði kross Íslands styrkir í landinu við byrjuðum í

sem er sjálfstjórnarsvæði í norðurhluta Sómalíu

iðandi af mannlífi en ber enn merki borgarastyrjaldarinnar í Sómalíu fyrir um tuttugu og fimm árum þótt talsverð uppbygging hafi verið í borginni þá eru innviðir og stjórnkerfi veikburða og margt eftir að gera til dæmis að lagfæra götur og stræti borgarinnar eru stór hverfi flóttafólks fyrrum hirðingja af landsbyggðinni sem hafa síðustu mánuði og síðustu ár leitað í þéttbýlið eftir að grundvellinum fyrir lífsviðurværi þeirra var kippt undan þeim í borginni er einnig sjúkradeild fyrir vannærð börn daginn

áður en við komum þangað voru um fjörutíu mæður og börn þeirra á þessari sjúkrastofu á hverjum degi eru um tíu börn lögð inn þurrkarnir í Sómalíu árið tvö þúsund og ellefu urðu hátt í þrjú hundruð þúsund manns að bana og það er minningin um og möguleikinn sem enn er fyrir hendi á að koma í veg fyrir annað eins núna sem drífur áfram hjálparstarf í landinu

hjálparstarf í landinu

það er einkennileg tilfinning sem fylgir því að koma að flóttamannabúðum eins og þeim sem við heimsóttum nálægt bænum

í Sool héraði

þetta svæði er meðal þeirra sem orðið hafa hvað verst úti í þurrkunum í Sómalíu undanfarin misseri þarna hafa hirðingjar safnast saman undanfarnar vikur og mánuði fólk sem hefur flosnað upp frá

heimkynnum sínum og þau höfðu öll sömu söguna að segja

var dauður úr þurrki það var ekkert vatn að hafa lengur og ekkert annað að gera en að pakka saman og halda af stað út í óvissuna þetta eru ekki skipulagðar búðir heldur þyrping tjalda sem spretta þarna upp eitt af öðru vegna þess að í bænum er borhola þar sem vatn er að fá og mögulega einhverja aðstoð vatnið er reyndar salt og illa drykkjarhæft og það er takmörkuð aðstoð

í boði þótt bæjarbúar séu allir af vilja gerðir fólk hópaðist í kringum okkur þegar við stigum út úr bílunum kannski í þeirri von að við kæmum með matvæli með okkur

myndir og viðtöl en færri hefðu hins vegar lagt eitthvað af mörkum til að hjálpa fólkinu við þessu gátum við lítið sagt annað en að við værum að reyna að vekja athygli umheimsins á ástandinu sú viðleitni slær hins vegar ekki á svengd og þorsta

sex barna móðir eiginmaður hennar hafði farið þennan dag til þorpsins til að leita að mat og eftir að hafa ráðfært okkur við nokkra öldunga sem virtust ráða öllu í búðunum samferðamenn okkar inn í þorpið og komu til baka með matvæli og vistir handa fjölskyldunni og nokkrum öðrum sem voru illa staddir vatnsskorturinn í Sómalíu birtist á margvíslegan hátt við ókum fram á þessa hirðingja einn daginn þeir voru það sem

af litlu samfélagi flestir höfðu tekið sig upp og farið annað en þeir urðu eftir til að hugsa um nokkur kameldýr sem virtust vera of veikburða til að leggja land undir fót eitt þeirra var lagst fyrir og var að því best var séð í dauðateygjunum nokkrum klukkutímum síðar keyrðum við yfir árfarveg þarna ætti vatn að fljóta fram í en á hæðinni fyrir ofan voru menn í óða önn að dæla vatni upp úr einni af þeim fáu borholum sem enn virka á þessu svæði svona vörubifreiðum mættum við svo á jeppaslóðum og þjóðvegum sumir hafa gert sér að

og atvinnu að dreifa vatni á þurrkasvæðunum samfélög sem það geta panta svona bifreiðar í þorpin til að geta

búfénaði og slökkt þorsta mannfólksins aðrir reiða sig á greiðasemi bílstjóranna og bíða við veginn í þeirri von að einhver þeirra gefi þeim vatn í brúsa þessar konur höfðu þegar beðið í

nokkra klukkutíma við þjóðveginn í sólskini og fjörtíu stiga hita án þess að fá dropa af vatni aðrir koma með börnin sín um langan veg og senda þau til baka með burðardýr klyfjuð af vatni þessi sjö ára drengur átti nokkurra kílómetra gönguferð fyrir höndum til að

komast heim með vatn fyrir fjölskylduna mér var sagt að jafnaldri hans með kameldýrið yrði mögulega kominn heim fyrir myrkur þessi börn ganga ekki í skóla þrátt fyrir ungan aldur eru þau þegar orðin þátttakendur í lífsbaráttu fjölskyldunnar lífsbaráttu sem milljónir hirðingja í Sómalíu standa frammi fyrir og óvíst er hvernig endar já brot af því sem er að gerast í Sómalíu hingað eru komnir þrír herramenn Atli Viðar Thorsteinsson frá Rauða krossinum Halldór Björnsson frá Veðurstofu Íslands og Björn

fréttamaður verið velkomnir

að byrja á þér af því við byrjuðum þarna á þessu mikla

hversu mikið er hægt að skella skuldinni á loftslagsbreytingar

og hnattræna hlýnun þegar

að tala um hungursneyðir og styrjaldar ástand og kannski víðar um heim en bara þarna við vitum að loftslagsbreytingar eru að valda þurrkum víða og

að valda hungursneyð það breytir því ekki að

það er erfitt að kenna einum en það sem skiptir máli er að þetta gerist tíðar og víðar og í Afríku er reyndar

mikil saga af þurrkum þetta er það það þurrkar eru algengastir

síðust öld gerðust þar

það var ekki allt loftslagsbreytingum að kenna en það breytir því ekki að loftslagsbreytingar þær valda áþján sem síðan leggjast mest á einstök þjóðfélög sem eru viðkvæmari fyrir eins og

starfar í erlendu deildinni hérna á RÚV nýkominn aftur heim eftir störf í afghanistan og flytur fréttir af ástandinu hvernig upplifir þú ábyrgðina hjá ykkur sem sinnið þessu starfi og hvernig er hægt að halda áhuga áhorfendanna þegar þetta dynur svona stöðugt á fólki ekki bara í gegnum RÚV heldur

það er áskorun að gera fréttir um þessi málefni sem eru svo gríðarlega mikilvæg og gera þær á þann hátt að þær vekji athygli

skilji eitthvað eftir sig við reynum að gera fréttir

þar sem við erum ekki bara að gera fréttirnar til þess að sýna einhverjar myndir af fólki í neyð heldur heldur reynum við að upplýsa fólk um samhengið um söguna

þessa stærri mynd sem blasir við okkur

þau tengja við við fólk fólk að tala við fólk það er vissulega hægt að fara offari í svona í svona fréttaflutningi og maður þarf að tempra sig ég held að við veljum tilefnin þokkalega vel ég var að skoða fréttasafnið á RÚV og komst að því að við höfum gert færri fréttur frá

áramótum um hungursneyð og flóttafólk heldur en ég hélt ég held að það sé margir hafa að við séum alltaf að þessu en þetta er áskorun þess vegna er svona mikilvægt að

í svona ferðir eins og ég vegna þess að ef maður fer sjálfur og finnur þetta á eigin skinni stendur andspænis þessu málefni og upplifir

dýpri skilning á þessu málefni og þá er maður færari um að koma þeim skilningi áfram til fólks það held ég að sé mjög mikilvægt en það er vissulega hægt að gera of mikið af þessu en ég held að mikilvægasta áskorunin

að velja tilefnið mjög vel og gera það eins vel og maður getur þannig að fólk loki ekki eyrum Atli þið í Rauða krossinum vinnið að mannúðarstarfi bæði hérlendis og erlendis er umfangið og aðstæðurnar eitthvað verri

verri en þær hafa verið undanfarin ár eða heyrum við bara meira af því verðum meira vör við það núna líka bara útaf flóttamanna straumnum til Evrópu ég held það megi svara þessari spurningu með tvennum hætti eins og Björn bendir á þá er margt í gangi og margt mjög jákvætt í gangi gögn og tölfræði sem sýna

sára fátækt færri sem deyja af völdum vopnaðra átaka og svo framvegis sem er mjög gott og jákvætt en hins vegar er það ástand sem við stöndum frammi fyrir í dag bara ein versta mannúðarkrísa sem hefur ríkt í heiminum frá lokum síðari heimsstyrjaldar við erum með mesta flóttamannastraum því nú eru sextíu og fimm milljónir manna sem hafa þurft að flýja heimili sín af völdum vopnaðra

átaka fátæktar eða hamfara og við erum með hungursneyðir

eða fæðuskort

í fjórum löndum sem ramba á barmi hungursneyðar og það hefur aldrei áður gerst svo ég viti

og það eru um tuttugu milljónir manna sem eru

í alvarlegum vandræðum geta staðið frammi fyrir sulti og orðið hungurmorða ef alþjóðasamfélagið grípur ekki í taumana og svo aðrar tuttugu til þrjátíu milljónir sem standa frammi fyrir verulegum fæðuskorti þannig að ástandið er jú slæmt og líka það sem við urðum vitni

að haustið tvö þúsund og fimmtán þegar

til Evrópu þá urðum

meira vör við vandann sem var kannski að einhverju leyti hulinn áður þannig að já og nei jú ástandið er mjög slæmt í dag en það er hægt að laga það ef allir leggjast á eitt já þetta snýst um það við förum betur yfir þetta á eftir sýna ykkur aðeins fleiri sögur og Helga Arnardóttir veit meira um það já þá förum við aðeins yfir í annað þegar

Gulalai Ismail var bara táningur var henni skyndilega nóg boðið af misréttinu sem hún sá allt í kringum sig hún og systir hennar gerðu nokkurs

konar byltingu innan fjölskyldunnar þó með samþykki föður þeirra og stuðningi og hófu öfluga og markvissa fræðslu til ungra stúlkna um réttindi þeirra og möguleika í lífinu aðra en þá að láta gifta sig á unglingsaldri

er pakistönsk og stór hluti þarlendra kvenna er kominn í hjónaband fyrir sextán ára aldur og hlýtur litla sem enga menntun samtökin sem þær systur stofnuðu fyrir fimmtán árum berjast enn fyrir friði og auknum

tækifærum kvenna til menntunar og þátttöku í stjórnmálum og atvinnulífi sem er hreint ekki hættulaust við hittum hana að máli í dag

í tilefni af ráðstefnu sem ber heitið

Forum og haldin verður hér á landi dagana tuttugasta og sjöunda til

til frumsýningar á heimildarmyndinni a

í Háskólabíó klukkan átta annað kvöld leikstjórar myndarinnar taka svo þátt í umræðum á eftir ásamt

Ismail en þá að öðru ég hef aldrei séð aðra eins eyðileggingu og svívirðilegt ofbeldi og í í Sýrlandi þetta segir Andreas papp stjórnandi sem hefur starfað á átakasvæðum víða um heim það þýðir ekki að bíða eftir því að átökunum linni segir hann börn þurfi aðstoð og menntun núna aðspurð dreymir þau um að verða læknar kennarar eða bakarar allt starfsstéttir sem sárvantar í þessu sundurtætta samfélagi talar þarna um þessar óskýru línur

sáttmálar eru bara ekki virtir

veit í rauninni ekki endilega hvað það er að fara út í það er verið að sprengja upp spítala og börn af ásettu ráði hvernig er hægt að veita þá aðstoð sem þarf

sem þú varst að tala um hérna áðan ef þetta eru aðstæðurnar aðstæðurnar já þetta er góð spurning og það er rétt sem hann segir að þessar línur eru orðnar óskýrari og ef við horfum aðeins til baka og horfum á til dæmis það sem var að gerast í fimm prósent á móti níutíu og fimm

snúist við í dag nú er hernaður farinn að beinast mikið gegn óbreyttum borgurum og það eru mikið fleiri hópar með vopn undir höndum sem gera aðgengi

sem eru líka mikið fleiri mikið mikið erfiðara af þolendum og fórnarlömbum hamfara og sérstaklega vopnaðra átaka það sem við gerum það er Rauði krossinn á vettvangi er að við

við alla aðila átaka minnum á mikilvægi Genfarsamninganna sem eru svona hornsteinn mannúðarlaga og Rauði krossinn er verndari þeirra en svo þekkja menn það ekki endilega alls staðar nei en það er einmitt hlutverkið að fræða þá sem bera vopn um hvað það þýðir að taka þátt í hernaði og líka

hver viðurlögin eru vegna þess að það hefur gerst

að menn eru teknir fyrir stríðsglæpi fyrir óbreytta borgara og það er það sem við reynum að fræða fólk um þá sem bera vopn og líka fá

samþykki fyrir að fara á vettvang og dreifa hjálpargögnum rauði krossinn gerir það alltaf sjálfur að bera vopn á svæðinu og það gerum við til þess að tryggja okkar eigið öryggi og líka til þess að þolendur fái þá þjónustu og aðstoð sem þeir eiga skilið en það virkar samt ekki alltaf og við misst tíu sjálfboðaliða og starfsmenn vegna átaka bara núna undanfarið já orðið fyrir sprengingum eða álíka Halldór ef við lítum aðeins til framtíðar af því nú er okkur sagt að hitastig sé að hækka á jörðinni og loftslagsbreytingar séu óumflýjanlegar hversu mikil áhrif mun þetta öfgakennda veðurfar hafa á heimsmálin bara svona að þínu mati getur þú eitthvað lagt mat á það svo fyrst eins og ég

jafnt þannig það eru aðallega jaðarhópar og samfélög sem standa illa fyrir þar sem ástandið er er óstöðugt sem verða fyrir mestum skakkaföllum af

það sem þarf að gera fyrst

efla slíkt til lengri tíma er að ef hlýnun jarðar heldur áfram þá mun þetta aukast álag af þessu tagi og besta leiðin til að draga úr þeirri hættu er náttúrulega að uppfylla Parísarsamkomulagið eða einhverjar viðbætur við það það er mjög margt sem er að gerast í orkumálum og fleiru sem getur stefnt til betri vegar en þetta er ekki eitthvað sem leysist af sjálfu sér það þarf að

og það þarf náttúrulega mjög mikið átak í þessum löndum sem eru verst sett til þess að hjálpa já björn eins og við nefndum áðan þá þessum málum kannski sérstaklega af því að flóttamannastraumurinn liggur hérna yfir

um tvö hundruð og fimmtíu þúsund manns komið bara frá Afríku núna

hafa fjölmiðlar staðið sig nógu vel í

að koma ástæðunum á framfæri ríkir skilningur á því hvað hvað er að gerast fólk tekur sig upp og leitar skjóls hér ég held að svarið við þessari spurningu sé bæði já og nei ég held að fjölmiðlar hafi gert

því að útskýra af hverju fólk kemur frá stríðshrjáðum

við sjáum þessar myndir nánast á hverjum degi frá Sýrlandi

frá löndum þar sem þannig er ástandið ég er ekki viss um að fjölmiðlar hafi

staðið sig jafn vel í að útskýra af hverju fólk kemur til dæmis frá löndum sunnan Sahara þessir efnahagslegu flóttamenn sem

sem hafa streymt til Evrópu til dæmis frá Nígeríu

löndunum þar svo held ég líka að fjölmiðlar hafi ekki staðið sig neitt sérstaklega vel í því bæði hér og annars staðar að

hvernig flóttafólki reiðir af í Evrópu

hvernig langtímaáhrifin af komu þeirra hvernig hvernig þeim tekst að aðlaga sig af því að

svolítið mikið í því að fjalla um núið þeir eru mikið að fjalla um það sem aflaga fer þeir eru minna í því að fjalla um það sem vel gengur og svo bara eru fjölmiðlar ekkert sérstaklega góðir í því að fjalla um svona langtímaþróun langtímaþróun hluti sem taka langan tíma að gerast eins og er til dæmis að gerast með tilkomu milljón flóttamanna til Þýskalands hver verða áhrifin og hvað er að gerast í eins og

að segja frá nýjum sprengingum í Sýrlandi Atli bara rétt að lokum af því að nú er það þannig að við búum við

munað hérna á þessu landi gnægð matar og vatns og við mikla friðsæld og hagvöxt og bara ótrúlega góðar aðstæður margir sem eru aflögufærir og láta fé af hendi rakna til ýmissa hjálparsamtaka og allt það hvað

getur fólk gert svona til þess að leggja sitt að mörkum ég held það sé ágætt að setja sig í spor þeirra sem eru að glíma við þessar þjáningar í dag og bara með því að líta hundrað ár aftur í okkar eigin sögu þá urðum við vitni af miklum fólksflutningum héðan til Vesturheims vegna fátæktar og illra veðurskilyrða hérna var mikil fátækt og því um líkt þannig við þekkjum þetta og við þekkjum líka hvernig er hægt að brjótast úr fátækt með utanaðkomandi aðstoð eins og við fengum í kjölfar seinna stríðs þannig þetta ástand sem fólk er að glíma við í dag er ekki til eilífðar það er og við getum til dæmis minnt okkar eigin stjórnvöld á mikilvægi þess að tala nafni mannúðar fyrir þróunar samvinnu út í heim

og við erum gott dæmi um það það er hægt að komast út úr þessum aðstæðum og kannski líka að íslensk stjórnvöld kannski myndu vilja byrja á því að hækka svolítið myndarlega sitt framlag til þróunar

samvinnumála sem er talsvert undir meðaltali o e c d ríkja og sérstaklega miðað við Halldór

það er eitthvað einstakt að gerast í íslenskri samtímatónlist segja forsvarsmenn Los Angeles

einnar virtustu og framsæknustu sinfóníuhljómsveitar heims fyrr í mánuðinum stóð hljómsveitin fyrir viðamikilli tónlistarhátíð helgaðri íslenskri tónlist og teygir dagskrá hennar sig raunar fram í júní

Stefánsson voru í Los Angeles og sóttu hátíðina heim á Reykjavíkurhátíð Los Angeles

hljómaði íslensk tónlist bæði úr klassíska og

kvöld eftir kvöld fyrir fullu húsi í

á þrennum

á sömu tónleikum og hljómsveitin sigur Rós

kom fram Daníel Bjarnason tónskáld og hljómsveitarstjóri er annar listrænn stjórnandi hátíðarinnar já við ákváðum það strax og við byrjuðum að tala um þessa hátíð í fyrsta lagi að við myndum ekki hafa þetta sem sögulegt yfirlit yfir íslenska tónlist heldur bara taka mynd af nútímanum hvað væri að gerast í dag í íslensku tónlistarlífi og það að reyna sýna það sem er kannski að mörgu leyti einkennandi fyrir listalíf á Íslandi tónlistarlíf það er þessi sveigjanleiki til að fara á milli stefna og forma fólk er ekki

loka sig af í kassa heldur í raun voru það tónsmíðar Daníels sjálfs sem kveiktu áhuga þessarar rótgrónu á undanförnum árum hefur Los Angeles

pantað og leikið ný tónverk eftir Daníel meðal annars á tónleikaferðum um allan heim og nú í apríl varð svo hátíðin að veruleika nokkurs konar þversnið af tónlistarlífinu í Reykjavík bæði hafa sýnt mér mikinn stuðning og áhuga en líka

áhuga á því sem er að gerast á Íslandi og íslenskri músík þau eru ekki ein um það það eru margir sem hafa áhuga á þessari

á Íslandi norður Atlantshafi

koma svo margir tónlistarmenn og miðað við höfðatölu fjölmörg íslensk tónverk voru flutt á hátíðinni og íslenskir tónlistarflytjendur voru í öndvegi hér sést til

Jónsdóttur Cylender fjörutíu og níu sem vakti mikla athygli en verkið byggir á gömlu

sem varðveitt er á vaxhólki þótt samtíminn væri í aðalhlutverki fengu eldri fljóta með svo sem

Jóns Leifs

í listrænni stjórn hátíðarinnar og hljómsveitarstjóri á stórtónleikum Los Angeles

annarra listgreina settu svip sinn á hátíðina líka einkum litríkar innsetningar Hrafnhildar Arnardóttur

inspírerað af

landslagi inni í heilanum sem eru þá taugaendar og annað þetta heitir

orð sem ég bjó til

sambland af

það sem heillaði mig líka að taka þátt í þessu verkefni er að verkið er notað á sama tíma og það er verið að spila tónlist í því sem gerir það að verkum

áhorfandinn getur dvalið lengur í verkinu en hann myndi gera ef það væri í safni hvernig hafa viðtökurnar verið frá amerískum áheyrendum mjög góðar það er mikill áhugi fyrir þessari hátíð í borginni vel selt á alla tónleikana og mikil gleði